Kan khayyaroni fi balga nafsi fi bikin ana wedi tul, alnikan da wera foga wedi tul haw bikharri hadi akher walla alga be hadi akher, ha bakhtar alga maʼa aduwwi alma missayidin be akher, finshan awwal kula ana baʼerfa, wa baʼerif kef bataʼamal maʼa, kan shuqul hana darar kula kef badur nafsi, amma qadi asshuqul albiji.